جيب الغلّاية نتاع القهوة، حط فيها الما خلّيه يطبخ مليح مليح مليح. و مبعد زيد القهوة نتاعك على حساب <hesitation> نتايا لا تبغيها قاصحة قاطعة و لا خفيفة. خلّيها تغلي من تشوفها غلات خلّطها مليح. و مبعد صفّيها و اشربها.